Seve propi sta brau staseira, l'eve fait 'na bela partita, l'eve travaià bin, l'eve purtà a caza ël rizuntalto, a duvrìa sempre esi parei, ëntarìa ëmpegnese sempre ën la stesa manera, avei sempre la stesa reza tüte le seire e se cuntinua parei secund mi puduma andé luntan st'ani, dizu pa vinsi ël campiunà, ma bin piasà